لعبتي المفضلة في الطفولة كانت اكثر شيء احب العب مع البنات في الحارة كنا نعمل طين ونشكل بالطين مطبخ وصحون وجوال ومش عارف يعني كاني كانه يعني نعمل بالطين كل مستلزمات البيت كامل وفراش وسرير وكل شي ونستخدمها عشان نلعب. كانت بالنسبة لي امتع لعبة العبها في طفولتي